हुमिंगचिडिया आकार मा बहुत छुट्टी हूदी बहुत ही ज्यादा तेज उडदी यू अपड तेजी बणया रखणू थै। ऊ अपड पंखो थे बहुत तेज फड़फड़ादो छन। ई फूलों रस से अपडी ऊर्जा प्राप्त करदो छन। और ये. ऊर्जा वजह से तेज फड़फड़ादन छन।